Ny fahafantarako loko mavo zao karaha loko iaby io koa fa gny raha tonga an-tsaiko zao de hoe misy <hesitation> folera zao misy hoe mavo karaha belle de jour regny misy mavo, de zay.